Ny hany nentim-paharaza kolombia zany e da izao tsaraindreo hoe bandendrapaisa izao. Iô agnatin'ny vilia raiky lehibe zany asiandreo <hesitation> tsaramaso, hena, vary, da voanjo.